Faa tekkinira o walla faabo pontiiri seŋagol. Ɗun woni ko moƴƴiniraa. Ɗun duu woni ko faandoraa. <hesitation> Bon, aɗe anndi no kulle ɗee mbayi de, <hesitation> huunde fu ko moƴƴiniraa koo, a tawan ɗun tan ɓuri heewde waawde gollude.